حاجة تضحّك و صراتلي و نعقل عليها، مرة من كنت في الـ الثانوية نقرا، و و كنت مع صحبتي نـ نهدر لها على أستاذة و نـ وانا قاعدة نزعق عليها و نضحك عليها، حتى لقيت بلي هاذيك الأستاذة راها تشوف فيا هي مورايا و <laughs> و مبعد قعدت نضحك. كلما نتفكر هاذيك اللقطة، كيفاش شافت فيا، نضحك.